ⵏⴰⴽⵓ ⵜⵉⴼⵍ ⵢⵓⵙⴰⵡ. ⴰⴰⵔⴻⵜ ⵡⴰⵙⵉⵜⴰ ⵀⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴱⴰⵀ. <hesitation> ⴻⴷⵉⵍ. ⵍⴰⵏⵜⴻ ⵉⵇⴰⴷⵓⵏⴰⵜ. ⴼⵍⴰⴰⵙ ⴰⵏⵜⵉ. ⵔⴰⵉⵍⴰⵏ ⵍⴰⵏⵜⴻ ⵉⵙⵜⵉⴷⵉⵜ. ⵡⵉⴷⵉ. ⵎⵉⴷⴰⴰⴽⵉⵢⵢⴰ. ⵍⴰⵙⴰⵏ ⵉⴷⵔⴰⵙⵙ ⵏⴰⴳⵀⵉⵍ. ⵎⵉⵙⴷⴰ ⵎⵏⴰ ⵙⴰⵏ. ⵔⴰⵙⵙ. ⵙⴰⵀⵜⴰⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔⴰ. oⵏ ⵉⴷⵔⴰⵙⵙ. ⵜⴼⵍⴰⴰⵙ ⴰⵏ.